بيني و بينك مفكراش مش فاكره حجات كتيره من المرحله دي في المرحلة دياتي بس فاكرة اني ابويا جاب لينا عجلة أنا واختي وخلانا نمشوا بيها من قريه لقريه تانيه وهو ياعيني ماشي ورانا مشي وكل شوية هي تركب أنا انزل هي تنزل انا اركب ونذقوا بعضينا كانت ايام حلوة